E al e ëmpurtant stüdié l'ecunumìa, ma pa ëmpurtant cume la matematica, përché l'economia al e 'na materia pi dificil e pa tüti a sun bun a stüdié economia, però se ün al e ën gradu 'd felu al e ëmpurtant